Shabulo po goji fiji, goji koddi apeno shabuloo po gulara ye wendem koddi ke maa dii ketara upporu shoorin biro marauke maa uppina, ken ƙaallu ken waru ⼲uddon lannago, kemaa ⼲udda lannago ye yuwa ro ding ken ⼲uddon jen gungo shar shikke ye yuwaro ding keta ƙaallu wee. teere ke waru yun ken furror shigi ma ⼲owon mu ⼲iji yuwa podiyoju ya shin ti kaullui shoorin maram. shinma uppina shinin kaallu shinmaa wanna shin ⼲uddon lanna shigji maani wei ye shin di ya ye kurmo tita kuudu ya shin da ɗuwa doo vuro, shinin ɗillo ɓee shinin ⼲uddon ta kuuju to maa ⼲udɗan ka we teerei doo vuroi kan ilmi ɓei yiru kurmo ta kuju in ɗaru kurmon in shatto ɓuk to ke tukka kurmo sheego ka we teere teere manni shabuloi le ⼲iji mea fowonmu ti yun shuran yuyya shuran ka shoorin maram. Ti ⼲urron lanna shigju ye wena te shuubulo ye wendei neh binon doo ka te. neti binon doo ka tee nen ⼲uddon lanna shigno kate, ⼲urro ta gurang ne ti ⼲udɗon ta gurang shabuloo yuwa no shuran yen kpang ti piree kan ne ti kuu buk ye wende ye kama ti tai, ne ma wa shabuloom bino doo in yooro shuran ti pirce kanne ne ma sharga bang doo nen derti shigno kaa ne logunnai jongrang to dij no, shabulo, shabulo wende ti yuuno shuran yen kpang ti piree kan ne, ne maa biine shigno nen ⼲uddon sharno, ne maa ⼲udɗan sharno, nen shar diiji nen li, maa trode ye shar yuwaniden ding ti piri nen gal doi nen pali nen shari nen wa ⼲urruttu bi shabulo kan shuran kuuro gbe, shabulo tipo yu shuran ti shig niyon ding ala wewim longku ye ti ⼲ar ding shig shabulo. Nemaa kan morum ne da binon doo nen shakki, shabulo yuwa no wee yuwano ween kpang ti piree kan ne, tiku buk ye wende ye kama ti tai, shuran ku shabule gbe yene pen neti tewi tei wendai yene pene koomo kan kokoni yeti shuran kai shabuloni amma shabuloi shabulo ti ⼲udɗo ding shig shabulo yiti ⼲uddon ding shig shabulon ti ⼲uddo shari shabulo ti ⼲ud⼲o shari shabulo ti ⼲urro da gurang, gurang weshina le we ne pena kan we shabulo ti ya ti shi niyonding, shuran ku shabulo a shuran ye lawenn, kuh buk murara kun piri ti kuh buk wende, shabule ta ta shiworo we po shiworo ti cik la niyonding, longku ye ko weyo weshina ɓoyi kera shani ke ma bino cikko ka shabuloin cikkoi ta twaalanim, shima shuwa weshina, shima bino cikji ko shabulom, kenye weshinam tere ma ara diyoni ti cikjim, longku ye gbambiri ding cikji ye a perom, to ding ti waru kaa kweyam, to shabulo ne pena, shabulo ti yuno tamuko ti rayuwano, ti temukono a la wewum, shuran kuh shabulo kpang ti pere kanne te we mana weya shabulo mara fuwani ti kerana na gassho pire rumrum. Ne maa wa gwangum ara shuk ro noo kebeno ka longku shabulu ye mano maa yippon, shabulo ti ya shuran yen kpang ti pire kan niyonding. niyo yeke weya mari ya sharan ka shabulom kera geyani dokro, to kama goji kama li shabulo ti toom kaman ti yun shuran ka te. keman bibnon shigko, ken ⼲udɗon shar shigko, ye keta peranii shekki niyonding ai adoo mo ta shukro ko owijin ti shikko ya ke penna kan dingum, penaa ke yuna shuran ka shabulo. kema keena shigko waani ken shar shari waani ken dawi da dingi yeti shinko ga yeti shig shari, kemaa ti koona niyon ding indi shokro ⼲ukju we, to kama kumpirii kama yu shuran ka shabulo, shabulo, shabulon yen kpang ti ⼲ur ding shig ti ⼲ur ding shig shari <noise> manio tega yani ta ya shuran ka shabulom to niyon ding ta diyoni ta shokri po wijinju ti shigko longku ye ke yu shuran ka shabulum, shabulo wen kpang shabulo ti ya taimako ala wewum. Shabulo wee ti temomu kama ti ku buk, kama yun shuran ka te, longku ti ⼲ur giji dingye kamarit kamarit ti twalong ta dii mu kama, ding maa gunna ke maa ⼲udɗa teeren shaaro buk to deda we bang shigko pirit in koo ta diigo. ken sha tomon pirit yeta koota diigo, shabulo wen kpang ta godi, kama yu shuran ka shabulo, longku bang shigmu kama, kama yu shuran ka shabulo longku ding shigmu kama, kama yu shuran ka shabulo longku ding shar ye kama kan te wee ne peena tiku shuran ye shabulotiya, shabulo awe kera we vinganinu keya teere ween kpangum, ne penaa kan kene ti shigro, kama ta kurmani kurmii wee kama weyaa tiya kama ta weshani yende ya yuwaro kobo kaman wejo pilanim kama pilu kaman ti ⼲urron shigmu kama, kaman ti ⼲uddon sharmu kama she wee ne penaa tu kura shure shabulo ye ti ya ti ku buk wende.